أول حاجه طبعا هتبقي عايش فين لان المكان بتاع المعيشه هيأثر، تاني حاجه انت شغال ايه، لان الشغل برضو بيأثر علي الأنطباع وعلي تصرفات الفرد.